මුදල් <hesitation> වියදම් කරන්නට වඩාත් <hesitation> කැමැත්තක් දක්වන්නේ <hesitation> අත්දැකීම් ලබා ගැනීම සඳහාද <hesitation> ද්‍රව්‍යමය <hesitation> දේවල් <hesitation> මිළදී ගැනීමටද කියල <hesitation> ඇහුවොත් <hesitation> ඇත්තටම මම වඩාත්ම <hesitation> මුදල් වියදම් කරන්න කැමති <hesitation> අත්දැකීම් ලබා ගන්න. මොකද <hesitation> ද්‍රව්‍යමය දේවල් <hesitation> අපිට <hesitation> ලං කරගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. <hesitation> සහ <hesitation> ඒ දේවල් වල වටිනාකම <hesitation> අත්දැකීම් වලට සාපේක්ෂව <hesitation> අඩුයි. ඉතින් <hesitation> ජීවිතේ විවිධාකාර වූ <hesitation> අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට <hesitation> මුදල් වියදම් කරන්න වඩාත් කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ අතර <hesitation> යම්කිසි <hesitation> අත්‍යාවශ්‍ය <hesitation> ද්‍රව්‍යමය දේවල් <hesitation> සහ ජීවිතේ <hesitation> එදිනෙදා වැඩ කටයුතු පහසු කරන <hesitation> ද්‍රව්‍යමය දේවල් <hesitation> ලඟා කර ගැනීමටත් <hesitation> මුදල් වියදම් කරනවා. ඉතින් <hesitation> වඩාත් <hesitation> වැඩිපුර <hesitation> සිද්ද කරන කාරණාව තමයි <hesitation> අත්දැකීම් සඳහා <hesitation> මුදල් වියදම් කරන්න කැමැත්ත <hesitation> දැක්වීම.